الجاي الله يسلمك مزاج أخذ جيس جاي وحط جيس الجاي في ماي واغلى الماي وحط فوقها شكر وصب لك في قلاص... واشرب.